أ دراسة الرياضيات مهمة جدا، لإنها تعلمك مهارات التفكير المنطقي وحل المشكلات، الرياضيات مو بس أرقام بل لها تطبيجات في مجالات كثيرة مثل الهندسة والإقتصاد والتكنولوجيا، حتي في الحياة اليومية، تحتاجها في حسابات بسيطة، يعني رغم إنها قد تكون صعبة للبعض إلا إن فايدتها كبيرة، وتساعد بعد في التفكير بشكل أفظ-أفظل. <noise>